Mìnyè, ígbɔké bògò be yize mìnyè ògòèbi ɔmi ɖi mìnyè èyize, káyí ikugeglea ɛɖíì. káyi ówò òó fa gbɔ̀ɔ àyíta lɔ ɔfɛ́ lèe kayu ù wulu tè bà tú kɛnìà so ɔku màa ùú wulì uli màawu, ka àá do nàáa yize à nà lí bɔ̀sɔ̀ áyiti, ú nà fú ízi èle. À nà ɖí bɔ̀sì lɔ si blíí. únià nàɖí bɔ̀sì nì hò ùhlàa à nà tú so ígbɔ ùhlàa lɔ fu, à nàá zi ɖìi úhláa lɔ ká si úni à nà tú uli so, ízi lɔ leè ɛnɛ́, tè à nà búlùnyo ígbɔké ɔwɛ ɖòo bulùnyo, ígbɔ úni ɖée gegle tè à fíá ni yá ú né ké zi soò uli, ígbɔ ɔwɔ bulùnyo ɖɛ́ɛ́ɛ úni dò ɔkle, à nà só bɔ̀sì, à nà búlùnyo ɖɛ́ɛ́ɛ́ɛ à nà zà ya báá ìgbè íinnɛ ɛɖí yàaa, ígbɔké ú náa be, tè ígbɔ úni dò ɔkle tè à nàɖì ùhláa màa ɔwɔ hò so nɔ̀lɔ, à nàá zi gbùgbɔ̀ bulùnyo. ígbɔ ɔwɔ bulùnyo tè à nà tù ábua ɖù. ígbɔ úni nyo awu ɖɛ́ɛ́ tè à nàáa mú ni ù wèé be à nàá zi yi ábua yi bu, à nà búlùnyo, bulù nyo tè à nàá yi wɛ̀ɛsi. yá wèé be kayi jàkáli ɛɖi à nàáa nì èŋè te à nà wú jàkálì. ówò bògò ówo bu no wu jàkálì ówò tò nyòo timáti nélèeè ówó bo wu jàkálì kayi timátì zìiwɛ á nà nyó nélèe iku ma ɔwɔ bó nyòo bùsànduzè à nànyó ka akpa zìiwɛ, ìkà èéè à nàá ni bàni mòole be li ayu mòole bù tè li ayuù yá à nàáa tu li ìbì lɔ tè à nà yize à elí yá úni nì jàkálì ɖíàlɔ ka úni nì alibɔ̀sìkplà yá ù nyonìà ígbɔké à nàáa kpo alíbɔ̀sìkplà ìkpokpò ká ìɖe kayi úni nì ákàtiabíì ìɖe elí ówó be yize mìnyè nì bɔ̀sìkplàlulu ulu ówò bògò kíni ɔmi fíà.